सेत रंगके बारेमे सुँच्तु तौ मोर दिमागमे तमान भावनात्मक आउ प्रतीकात्मक बात अइता। शुद्धता आउ शान्ति, सेत रंग सफाइ निर्दोषता, आउ शान्तिके प्रतिक हे। सेत रंग नयाँ अवसर आउ सुरूवातके संकेत देहता। शितलता आउ ताजगी, सेत रंगके कपडा गर्मिमे लगैबो तौ शितलता महसुस हुइता। शुन्यता वा असीमितता के संकेत देहता। बहुत धरम आउ संस्कृतिमे सेत रंग पवित्र मनतियाँ, जैसेकी ध्यान आउ पूजा करे बखत सेत पहिरन लगैना चलन हे।